Enaa na manin nom o meho papana aba. meho papana aba va vaan he sa manin haa nom naa o matapaku teori. Boara tea toto tea pepeha aba na vaavaha nana. Bena <hesitation> enaa na boha vonom enei. suku vuen e meho papana aba na <hesitation> teo bero vuri na vatavus nana bona hio vai a hata komana vaan. Enaa na manin nom a aba vai to- to tei minana bono matapaku vai o mataa. matapaku va tea vasisio. nibona taba tea meha. a inu tea meha. a totoo tea meha. me naa na manin pete nom a matapaku va tea pate kiu. tea mohinaa. tea kiu va tea maa paku. to tapaku nana vaan bora Tea va haihai tea von bona skuru tea beiko tea meha aba. be tau nao tea skuru. Suku voen nomana. bea ma <hesitation> ma tom tana butara rori tea kiu kibona baiko teori. tea vanao vahaa bari tea skuru. ttea rake bona moni. haiki ta aba to haihai vira nana. na tara pinopino kaari. Bara komana vuaba. sa pote haa vonaen tavaan na mararae nirori bona beiko be nao tea skuru vai a beera tea gono bono nata. Enaa na tara nom me. suku voen ei a buatom tana to kahi nagunagu rori tea kiu vahihiva. Murinae bea beiko kahi gono bona kiu. a tavaan vai to sapa haihai haau bari. eori vaha to kahi momohu maari tea ma hino. taba bona beiko bona. Eve he eara pa hivi. to teitei roho ori bua tea nagunagu tea rake bona moni vai to kahi von riori bona skuru tea beiko. A meha matapaku o mataa to manin nom naa. tea tavan va vaan. teo papana vai to kiu rori. Na koi rori tea rake bona moni tea vahio vamataa bona a taa inu teori. Na pate kiu rori tea mohina. tea paku bana mohina kaukau. a mohina muu. ge a mohina pauna. Na pate kiu rori tea kavura bara tea kakao me. Me beori kiu pete batari. a mararae me to tei batana. Eve he komana vaan. na tei pete batana bon hio. A aba vai to teki batana. Eve he komana vaan. na tei pete batana bon aba vai o hata. A aba vai to teki koana bona hio tea meha aba. Aba papana bari na hio kaari. eori pa tara vamatate rori bona meha aba. eori pa va va deedee sue. vavereverete moroko. murinae o vasus ore pa tavus. a meha aba repa teki bona inu tea meha aba. ge mosi bona kakao tea meha aba. Suku voen na binin rori. Abana bari. papana bari na binin rori bona kiu a mataa to paku rio meho papana. Eara pa hivi"aee miori teki rori?"Suku voen na karahu rori. Meho papana na hiki nirori bona mohina. na hiki ni rori bona inu vai a mataa toro goroho ori. ge toro vagoroho ori bono vahara beiko teori. Me <paus> tea va tapau bona o <hesitation> matapaku va <hesitation> kaku popo bona. a aba toro tapau voen to pa si=ue momohu vuru naa teo meho hum. Ah enoa na reas nom a aba vai ei to hio nana ore pa sue bona meha aba. ore pa teki komana nana bona vuha nae be moroko nana. Bere. Nana na toku nom a tabae to upehe tamuana riori kaho riori. Na toku pete rori tea haihai bona meha aba be paku nana bona kiu teve. Meho papana na Vakoara koari. Bero vuri kahi vakoara koari. haiki he ta mararae. Na toku rori tea vatotobin bona ponis va vaan. eori he na paku vakis rori bona maa ponis va vaan. Mea meha si matapaku to manin pete nom naa tea pepeha aba va vaan. matapaku va tea vahutate tavus nia have to pa paku vavaha vori. riori pa tei mibona popo vai a mataa. Ei o matapaku bona. tea ue tavus nibona have to pa vahio vamata bona popo teori. na haihai nana bona meha aba ore kona pete. ore tei mobono vakokona voen,"enaa toro paku o matapaku vai. naa repa tapau. vatapau popo tenaa va vaan". Meho si papana taba pete to tara nom na vaan. bea ana mate. Bea aba Bea mate tei nana. tavan va vaan na haihai rori tea paku bona maa inu. tea matatopo nibona mate. Bara si meho si papana beori tara bona imba aba be vasun nana bona inu. na nao rori ore pa no va ato'ato bona a tabae. amaa hum naono tea haihai me bona aba tea koro bono sinivi teve ge to pa sue vonaa tea vigu bona inu. ge tea paku bona kavura. Eve he na tei komana bata ni haihai. na hio koa maari beori moroko rori. beari tara susu koa maari. Me benaa naa tara va berobero bata maari eera to enam toro vasusu riori bono matapaku bona. suku voen a papana vai a bebeera Pa vigis vaevuru tea tapau. Saka ante vaha haari tea tapau. Me tea paku. a vaan re tapau tea matapaku mataa. nam oro taneo rio papana vai to kare beera bata maari. Nam re vasusu riori bono matapaku va tea popo vamatu mea meha ae haihai riori. Ama matapaku bona to kahi manin viravira rio meho papana. Bara a meha si taba me to manin nom naa. tea tavaan va vaan. o matapaku va tea dee bona ponis tea meha. Benam goe rova bata nom tea haihai a aba tea ponis teve. eve he nam kahi paku vakis u. to paku vonae vaen nomana. Me bero vuri. nam pa tara voen ei Mm na tei koa minana bono meho papana to kahi hio kaari. eari epaa tara vamate rori. Eve he bea ponis noma vahaa teori. ean pa tara beori kao binbin tea rake haihai. Me na mataa vonaen amaa matapaku vai amaa mataa toro vasusu nom nam bono vahara beikonam pa to vamanin nana. to kahi manin rio meho aba. A meha taba me. a aba na matapaku <yawns> va tea karu aba pa beera rakaha u. to sa vatara vamanin haana aba. Bea aba paku nama bona tabae. na haes niriori. na vakaru noriori. ore pa vapihan ni bona aba. Ah. meho papana maamoon ae o otei vai o man'manoto na karu rori bona aba beo vahara beiko hio batari. Eori me na vasusu nirori bari. repa ona bata vorori enei,"ah enaa me toro karu a meha aba. Eve he koi sa mataa haana. A karu aba sa vatare haana bona vasisio. o matapaku bona sa vamanin kurus haana. Sa upehe ha vorori enei na tei munana bona meha aba to ante pete nana tea karu ribari. Ah meha taba me. to sa va tara vamanin haana. to a manin haanom naa tea aba teo matapaku teve. o matapaku naa tea aba teo matapaku teve. o matapaku va tea vakoara vahata mata rio bero aba. Nomana, moon na vakoara vahata beiko. toro a tapaku haana o matapaku bona. Meho papana na ah. na <hesitation> vasue rori beo vahara beiko tara rori O beiko repa tara batana repa paku pete nana bona matapaku bona be beera maa. Murinae ore pa vatavus bona maa ponis vai a beera. Mee maa matapaku vai to manin nom naa. to rake nom naa toro tavus tea aba. matapaku vai tea vasisio. va haihai. tea pate kiu. tea haihai a meha aba tea paku bona taba vai a mata. bara tea sue kiu meha bona have to pa paku vavaha mi voe bona taba to ante nana tea haihai.